Karazagna toetr'andro ndreky misy vanim-potoanan'ny asara, rehefa asara magnôrana avakeo misy varatra, izy kôfa amin'ny fotoanan'ny rirignigna ndraiky magnintsy avakeo fa izy kôfa vanim-potoanan'ny main-tany ndraiky tegna mahamey avakeo miakatra amin'igny vary.